Pos estu es quasi que filosofía. Pa megu la palabra libertá es una utopía adrentu duna ralidá. Pregunta-ti, quién tien libertá i quién se la mereci, porque o tol mundu o naidi. La tenemus o mos creyemus que la tenemus? Amus, me da que la genti se piensa que quieri libertá peru en ralidá prefieri dela segurança. Mos enllenan la cabeça de libertá peru alogu no quierin la libertá delos demás. Un enreu tó!